Oɓo mana n kwonulo, n nyaba zokwo, <hesitation> n makaranta nyi zhni nyin, n twuge kwa ga yawye kpeya, ya ɓwa ɓo nubwo zhni manai, n kwo ta ɓoyi n gyi fyin, oyi ɓwugyi n jesnu, ya myi n sase n na, ai, kwo nna nya ɓolo yii, n twuge o bye nyi loyi twu kwo mwui n makaranta nyi, kwo bmya lo n twuge na, ya da ɓoda kwo la je. Osan gbagyi za ɓongnyi woi da gbagyi, obye do gnyi woi da wo bye, fyen ta waje kwolon, to ofya sase n najei, kwoi kwa zhni ɓo dnai, kwo wo ɓo da ɓo honu, kowoi ngye fye knyaje akpminu, ntwuge na ofye ɓoda kwota la je lon, n dai fye kwu lo makaranta ilimi nfya ɓwain, oɓo n mwa begye lo n kwa ɓa wnakna, aɓo mwa begye lo n ko ɓa zhni ga agbagyi, kwo bmya oya gbagyi ya wye dna n makaranta zokwo, n twuge na ya shanado n ya zakwoi, yi to fyi yi nyi yinyi nu, zhi ɓe yi ɓa ɓe zhi kwa zo anaberika, ton woto ɓo wo fye byen nwaga shauran wuna, nna ɓa ɓwa bye gyi nzha, n ɓonu oya gbagyi kwo gmyalo ya wye dna, oya dida, ya wye nyiche n ya ɓyi-i onya n ya ɓwa ya gaɓa ɓa lo makaranta, to ɓei je ze n gye yin.